Më yë tëx jadun cocina mëdatëp pues jue yadun este më yë tëx jo'ot ke´ekpë jue yë më yë ka'anë ji'i tëx atëgë'ëkpë myëdë më bi'i jue padakap bi'i xë'ëjk këxë tsë'ëdyut bi'i ni'iy mieyë ji'imam mëdë yë bi'i tëxpë yo'onbë jue yë este ka'ak ku'u bëkë'ëp në ko'o tyba'a naj myaj kabedany yë tëyë tëxpë yë dun a'ax dun tyum.